Cunosu propi pa la cültüra d'la Corea del Sud, sai ch'al e sempre ën ghera u la Corea del Nord, ma cunosu propi pa d'autre carateristiche specifiche perché al e ün pais trop luntan rispèt a l'Italia e pensu trop difrent